וועגן אינזעקטס, באגס, ווייס איך וועגן א סטינק באג, לעידי באג, פליג, א טשייניז באג, וואטער באג, סילווער פיש, <hesitation> וואס נאך? בעיסיקלי דאס.